Halkaleru nyanar gizo nii ɗon valla himɓe ha anduko koh duggata ha lesdi koh ha duniyaru, andinte koh himɓe wontiri boo.